أنا نفضل العيش في عالم مافيهش الجريمة علاش لأنو الجريمه هي من مصدر الإنسان، و الإنسان بما أنو موجود دائما راح تكون فيه جريمه، هذي الجريمه هي لتخلي الناس تموت و تنتشر الاوجاع و يقتلو بعضهم، أما الطبيعه فهي شيء من الطبيعه.